Tohaa ra'ayi amnii gaskiya hanai a naftira be arteficial intellegence ngam hanjun maa hemɓe'on waɗe bo goɗɗo wawan yesh-sha ɗun ko hanai sai waɗa, hanjun ɗon ve'a ko ɓe wati haa horemajun amma to latti wodi himɓe joɗan volwa hado hunde sai be hefta gonga.